मैते सफ़रा टाइम पर म्यूजिक सूंड पसंद ची किलेकी म्यूजिक जु ची सफर ते अच्छू बड़े दयोन्दू अर वैसे थोड़ा हल्कू लगदु हमते अर वेगा आलावा म्यूजिक जु ची लम्बा सफर मा थकान ते भी थोड़ा कम कोर दयन्दू।